די ריכטיגע וועג פון פוצן די ציינער איז קודם פוצט מען די אינדרויס- לעטס סעי, די אונטן אינדרויסן, נאכדעם די אונטן אויבן און די אונטן אין די בעק פון אונטן. נאכדעם אויבן, די גאמס, נאכדעם די ציינער פון די פארנט, די ציינער פון די בעק, די ציינער פון די אונטן, מאכן זיכער אז איבעראל. אויך דארף מען זיכער מאכן צו געדענקען צו בראשן די צונג ווייל ס'קען אויך האבן אסאך באצילן.